Noq, kõnõldas nii, et kõgõ parõmb om iks isiklik iihkujo. Et ku vanõmbaq ommaq sportligult aktiivsõq ja füüsilidselt, sis hariligult ommaq latsõq iks kah. A muidoq tulõ kah näile võimaldaq kõiki trenne, koh nä vähägi tahtvaq kävvüq ja näidega mõtsah ja, ja kõndmah ja jalotamah kävvüq.